Mi sai nen ëndua l'as sëntilu ma <laughs> a pöl ese e, magari belesi stagu nen tan bin alura cercu d'migliuré la mia situasiun abitativa, cambié sità comuncue al e sempre sempre ün bel prublema, gia cambié ca al e ün cazin, cambié sità al e ancura pes secund mi, pöi sai nen